Tii ne nyɛe nnyɛ dzen koraa. Sɛ epɛ dɛ eyɛ tea a odzi kan, edze nsu si gya do, sɛ no mu yɛ hyew a, dza epɛ dɛ edze yɛ tii no, dɛ ͻyɛ ahataw anaa biribi fofor biaa no itum dze gu nsu no mu. Nsu no ehur ma ne hyew ayɛ dɛ mbrɛ epɛ no, ihuei dza ibotum dze gu wo kͻͻpow mu. Afei, edze esikyire na milk gu mu dɛ mbrɛ woara pɛ no.